Poltiki kaa, aadondiral kaa so wanaa pene e hokkude neɗɗo ko yiɗi tiloo golla ko muuyi. Walla haalde haalaaji belɗi en. <hesitation> Hannde kaa ɗun yimɓe mbiyata ɗun woordi. Kaa, so ƴeewii koro muuɗun oo yo huunde lobbere non. So yimɓe ngolliri politik hono no wiiretee nii. Nafaa muuɗun ana heewi sanne ɓurde e no yimɓe ngaɗta ɗun hannde e no ngollirta ɗun nii.